Aranon mi annda non un wa'i jamdi agogo fuɗɗi yahdu e wakkatire ba, Amma daga ɗon joni toni jamdi agogo e huwa, to ni jamdi agogo e huwa a yiai de fofti e wakkatire.